Afaky magnisaky biby folo araky gny habeny va iha? Azonao atomboky amin'ny vitsiky noho farana amin'ny trozo zay <noise> ohatsy.